A hanina azo alena ranony a: a hena hena zao rehefa alanao ranony a de mivadika kitoza, akeo koà mangahazo lasa mivadika mangahazo megna, de sakisaky afaka alana ranony aby io, de vaonkazo ziaby zany afaka alanao ranony lasa vaonkazo megna.